Culur di öi si a i ën e, a i ën e tanti öi neir, öi maron, celest, verd e pöi comuncue al an ënventà le lenti a contatto che pöle serne, a ie diverse anche li cualità dë culur da cui li pi strane a cui li pi pi nurmai dizuma